Bueno kítí luli inna’ati chií suni ka ka’anti jina’ati suni ka, kajuku’un íniti nu nu’u ku’u suni chi ka keta’anti jina’ati suni kaá kaá nteé nu ta’anti nu’u ntií ka sa’ati jina’ati teé a nu kachinteé ta’anti jina’ati chi nú nunijiniti íntite te ani kua’antitu te inka ta nintiki tataá ta’an luliti in.